Fu san yeti fu gulesɛ solene n de solengirega, fu ni solum solene la fu puti'irɛ puan, pugum mina solene la pɔseri se'em, paara tiŋasuka se'em, paara ba'asegɔ se'em, ti fu nyaa dikɛ fu gɔŋɔ biŋe n la fu pen bii fu pɛnsulɛ, nyaa pɔsɛ, nyaa pɔsɛ gulesera nima nima gee ti la niira, gulesera pa'ala solene la ti fu solum fu zuo puan, bii solene la ti fu mina di se'em la nyaa ita gɔŋɔ la puan. Fu ka yen parumna sɛla n ka boi solene la puan, gee fu guleseri mɛ ti la ana wuu, nɛra san ta dikɛ di kaala, la wan ana bii ba kɔ'ɔm zɛ la a niŋan sɔlena solene la tugum bɔ'ɔra e ti a wuna a tuba gee dagi la eŋa n kaalɛ ka ma'a. Solene ani la bala.